عند اكتشافها، اكتشفو انو هاي السفينة جانت مليئة بالكنوز القديمة و المخطوطات الغامظة، و لمن هم جانوا ديفتشون بيه اكتشفو خريطة هاي الخريطة جانت دتقودهم الى جزيرة مفقودة حيث تبدأ المغامرات الجديدة.